Eläjäq kimmähe saavaq jälgidäq kas uma liigikaaslaisi vai ka tõisi eläjide käütümist ja sis <hesitation> vastavalt tuulõ hinnäst muutaq. Näütüses määnegi <hesitation> jahielläi või kaiaq umma saaki ja sis tuu perrä oppiq, et kuis tedä parõmbahe kinniq püüdäq.